Estee cebolla'i ja'ku jana ijtu refrigerador yakti tyonpa metz semana, papa'i tät ti'yäk este, este koya'i pues jejtzyeti tyonke'ta metz tuka jamtyiyä, apit paso'nhi jejtzye tyonyajpa tumä semanatiyä ja'ku ijtu jejtzye winta'nhojmä, tejenä tätzpäyajpa, nta'p ompa, jäkä'pa je syabor, y todo este todo este lo de mas fruta pues jejtzyeta'mti tyonyajpa, nta mau tyonyajpa ja'kutyä nko jana ijtu refrigeradormä, refrigeradortojmä mas tyonpa pero na mas que hay vece ja itä refrigerador.